Livi te ko ye china i'i ye tilu á xilo wa lo ye tilu naá lo kile ndo nkai ñatu kujanii ye jnɨñɨ xi kandó ve'eso lo ijñai naá, te ye china naá xi jnu ndee nka jue'eso, te jnu ñatu jue'e uu jna'aso kolo jnu xijóña'a ye china naá, te livi <hesitation> siente acompañado <hesitation> nkaso ñatu siente meeliso lo lujua jue'eso i'i ye china naá, te valei xi lo líi lo fiel ka naá ye kuu ɨ́ɨ́n ñayivi.